Ké lanta gnana rokouto allah nkhibaré gnani hadama remme anga nkata fofo sou gayé ta ankatatina ni ké ya débérini an kata séféna rek, a na ti khunbané ni ké ya débérini ma wala khunbané falé, a nti allah gana waga koyiηa ni kéya débérini, kha kata anké ga rini douna fofo sou gayé gan patanta a na kita, mawala bonné sou gan khawa nkita mawala khéri gna gan khawa nkitta a souna nkitta kenta kégna kitté, allah rayi bagandini ti sobobou ana yogo gna sobobou a na kita a raya gnimé gna sobobou a na débéri téye kha fofo sou ggueni rokouto gna kenke allah xibaare gnani kenta hadama remme makha.